נקטר נחרם חמס יום בתלת ד אלשעות חית אלאינטאגיה קטכון אחסן פאסעות אלקליולה ו קיתבקה אלקות לבאקי אלחייאה, אלח'דמה נהאר כמל חמסעשר שעה תרחק אלעקל ואלג'סמ ותחליק מא תסתמתע בש אלקות אלחר, אלקליול אלמסתמר ארחם מן אלקטיר אלמרחק, חוסוסן אידא בגית תואזון חייאתכ.